Hindiston madaniyati rang-barang bo'lib, bir nechta dinlar, tillar va an'analarni o'z ichiga oladi. Ularning san'ati, musiqa va raqs turlari, masalan, Bharatanatyam va Kathak, juda boy tarixga ega.